Yo ashe a wute koro ngə halla na shigaiya ashe dingə ada ngagai ngə dugai shaga ngannau aa di shaga nga-yau-shaga nga yau ada ngnai akul yo dire shaga nga ijatali nga yau ala nguru yan ala u-guro shaga nga ala nguro njiliben-njiliben akulga gəjafagali nga gan haga jikə ben luguben ndushə fadə u-fadau nga ndusho nan ndusho nau fadau ngan wangə fadau nganə ndusho luguwah akanyu kir yuiju dubu akangu kii yanjo yau yo bike ngamu ngə shaga nduri nga unigau nan ngə ikagano yal yan di mushenau handu goro mushenauago danu goro mushenau kagaro shile ngə yan akul gol gəjingə ifanalgu bukoraiju yal ishi ngabaiju itai algai nga ifurai ngayo dingə adan nganu ngə damu yadəna ngə shaga nduri nga mannah yoyu ngə dingə halla nashigai wate damma adamu ngə shaga nduri nga mannawa wannungə ndusho njiligau wanungə ashal a mallum nganungə nan akulga ndasho funadau najab kaliyalai nga gukela ndərado gal gəjub kadiyalai nga gan a mallum shaga-mullum shaga ngə ndasho hau ujili bau sho nan njili ben sho nan ngawə maigajiya ngen nah ngawu mai buluwa ngen man nganu bunua ngen. Ndusho nau nganu ga wute ada ngama ngə mannau d amma wanango yayu ngə dingə nannau shaga ben mnnau damma mannau da nguro nga mannau di ngədeya shago nga mannau di nya kwata kwata dingə hanun ngə mingau wan ngen wanungə dan mawa yarə ngundu damma ngamma wannau shaga ben mujobali nan nga mannuu luguran ngamu aka ngun dishi yaju lugurau yawu dubu akauyu kii yanju dishi yanju nufe gənau mullumai nga mannau nga ndusha lungu akula nguyado ikal agə nga bido nga itaihai yaiju ishuba lugal ngərə akulal nga yan ganai nga damma shaga nga mannau di hanun njili nga manunyarə ngundo ada yau ma ngə nafa ngamma akulya ngunsu damma mannau itla nguəro nga damma mannau hanunjaga yoyu ngə damma dingə shaga nduri nga hannauba nga damma mushalau di duba ya nasho njilian gai funadou ndu sho nanabidi nganu ngə wanungə yaa akulga ala nguroa luguran dubu maiju dishi gai jo wanungə izhe mallum mallum nga wuli ishe mallum ngagoya ndasho gagau nana fundan ndushe ajili njili njili nga igai kwama nga nago guru gayagu grango yara gajadan mingo guru gagau dində kulau ra ngalarə wanungə naga shaga nduri nga ndusho mal funadan nga shagago nga ndusho nol funa dau nga gol nga yol gəlanau fatiga nga gufəji yoyu ngə dingə danma manaau aya dan ngamu nashalau aɗa nganu ngədegaru ngandu yoyu.